Manyonyi gumbakhanga khumisala vizuu, na manyonyi gavimaa taw. Manyonyi ganyanya za khumaduma gavandu vahmanga, isa niyakhamwa ma avizia khunjira muvizuu vyavo vyavuumbakha khumisala. Shirini numulimi ta, vimanyikhulima ta, viize vinyanya khumatuma gakwa gakwalimu, khari gavee maremwa genjore khumisara, khumanyonyi garizanga mukhuzee, ghari khulole nee gakhueza ibaraka shichira ganyanya matuma naunyola matuma gashirimu gawataa, khu manyonyi nimulai gakhueza ibaraka, iwaganyanya khuvindu vyeru iwakhuze kwarima, umanye gasala khundi nago, nagasala ooh mundu yalima matuma yaga nyasaye amulinde akhuvao, khu manyonyi garinashizuu vuzwa gayumbukha kwumisala igulu.